Á ibha dedio abaal mem ana ta ki radighi ana obol, ana abol eduan obho onuma po abua bho anegh pa ana na mueughu oh a aon adighi bho aneggh ta loor ami io, oh, adighi obho ani ughi dondon aneghe, anegheniapu hesitatio on den ede aneghe ameghen. then e de aduma, ana ra naod, asama, ch noru ogba, bele on ouy olo di kua na mar oh, pu noki mu bhoghol amiim obho no ode obberepeer, na mar ok ah, otu osi otu ogba omo ohbo oh adun oubi aduma ta toor ani oh enaan alua, ana atalan zami on cele aderma ma, ana eh ana ta laadi asur la mughon, obho obinerepeer nabha, eghe aghigh on on ta aduma bho adon alaar abeeph oh abeebhini apu, eh, bole ko la ade alo odbi aduma ta mutanaan zina but kade aduma aar olo oneghe dio ta merta zina, omo ipa bho pidi ta engan na to dio emute meezo bho, <hesitation> obho ehba bho but pu. Ezo ouy olo, kueston me enaan ma, oghal, oghol ibol eko ke emute kua olo bcos aduma oobi aduma bho enaan na nogho zina, so, aduma okanabh aduma, anc ta moghani akparam pezo aghudum oony ooy odi omo ipa bhu, odi ageghe pripabho, upuruan. aa adon ana lugha ta dighi bho an nghi bho ana luteeny eghe bele a don bele bele bele, adighi obho a beebh omanage akona olo lo lo en, abua adian obho ikponiapo aely, adon ani ubhin ana ma agei adon ani uruani obho keto abra edian aru abeebh, but ode aduma, maar sno adama ana ta pin ikarabe edian atu, pimalge be aki asi be he, ibam edian olo id, kwa he, adon edighatu on pezo emaaroo y odi pizo adighi obho tami adon aneghe, on enaan alun oh, ami are mobele oh, pooyin ologhi aghol kia, ana uten ughi usi anc uten nghi usi ra onuraa a dighi obho onüna neghe to a loor pa luk obbo onuma <hesitation> po enaan alogho kaar kaer ang orne dio adqueston zodi molo oghol eghe ke emute kua beos enaan oto dio omo okpo ibha bho, ki tuedio emute nuise